نحب نسمع الموسيقى الكلاسيكية نحب الهدوء أنا ونحب الموسيقى الهادئة ما نحبش الموسيقى الصاخبة واللى أحسها عالية مرة تحسسني بالتوتر خاطر، بالنسبة للموسيقى الكلاسيكية الموسيقى الهادئة آآ هاذيكا اللى نميل لها أكثر خاطر تعطينى نوع تاع آآ سلام وتدخلنى في حالة تأمل.